Kuulgõq, sjoo nüüd tegeligult ei ole üldse okei. Et <hesitation> ma <hesitation> olõ väega tugõv taimõtoitlanõ ja ma ei süüq mitte üttegiq lihha. Nii et ma vist pelgä, et ma piät kohtuhe võtma teid.